Wakax sipijchichi mapachin kuyu eh lapanit este tipalhuwa pasa kalakgapasa nalama kistankanin wanikan luwa ana este tipakgatsi ama xtala mapachin wanikan max tawani lakgolon pariente mapachin xkuti n ana xkuti wa ama xkutiwanikan xwana tlakgtla staya este pakga kalakgati katujwa tlakgtla nema tlakgkgama y ama xkuti wanikan nima xalaklankan katrami xawat con xa tlakgtla kalaktuxmi pero niku wayan lijikua wayan xkuti nachuna xamapachin ama mapachin natipatiy ana na wi xalaklanka wi nama xalaktsu lhuwa nama taan xalaktsu nilakg wakg taan pero este tipkatsi chi ama este kistankanin ana kinpultamanjan y este nachuna kawaniyan este

Akit jaxa chuna kmajkgatsi akxni ktawilay nak kinchiy nitu ktlaway kawanti la ama akxni kwi nak kinputawilh ana niku ktastiwitnan, ana wilapa ana niku tlan kan nak kinputama tamay lakapunchu nak jaxparay, wa xlakata akgatunu kilhtamakú min nakan jaxa lata yantu klilay kintaskujut ama kilhtamakú ama chali chali na watiya ni klitanuy kaxa nawi lhuwa kintaskujut nema ktlaway akxni nilawaj más wi kintaskujut nachuna akxni akit tantli akit tantli lata ama xalaktsu lakgtsitsekgan ana niku klitanuy makgtantli ana niku tlawamaka tlawamaka paxkua nak kapulataman ana niku kinkasakuakanan akxni kilakgoy ,kitaspitkgoy lakxtun minkgochaw kchinaw, jaxaw lata tantlinitaw najaxparay lakapunchu lata ktantli ktlakgwalh uyu jaxparay wa ama kinkalinan kintaskujutkan akit klitanuy kintaskujut wilapa tanu taskujut ne anay tlaway nak chiki laktsu lajtsu tuku taskujut walakgolh la ana ktlawakgoy katsi pi kama jaxa xlakata naxlipuntsu o xli chali naktanuniparay kintaskujut lata tuku wi ay tlan nak klitaxtu xlakata nitu tuku tanu tlawama lakg wakg tlawa akit lak tlan tlawa akit taskujut watiya.

Akit pue kan katakuxtu kan xtakga chuw nak kitaspita pues antes que nak minacha klatapuli klakaputsay pin, pakglhcha tuku anan akxni kchin pues ktlakgwan ktlakgkuanit tsukupalay tlaway kintaskujut kapalhnama klakgchakg'anan kan klakapalay kamapa chakgay ki lhakgat ay smalankganparay tlawaparay kin taway natachimparay tiku takiskujli kamawiparay pues paxpara pues chunchi kamajaxa chi pues kpaxa nak jaxa nak lhtatay tsina tlan nakmajkgatsi para sokgku nak takiparay tsukuparay kapalhnan nak kilhtin katuwa klilatayay chuna smalankgan hasta que natsiswan chi naklhtataparay hasta que na kixkgakgay xlichali chunalitun tsisa ktakiparay ktlawaparay chi talin xlonche chu smalankgaparay chali chali watiya chali chali puro taskujut pues nak kijaxparay asta tsiswan nak jaxparay watiya.

Pustlan makgachakan porque para nipinpat makgachakgaya nilaktlan mimakan porque pinpat este para kapalhnanpat nitlan xakiwi porque este lixkajnit nitlan siempre namakgachakaya s xla mimakan tlan skurunku nitu nakgalhiya pi ama tiyat nitu nakgalhiya nikula wanikan xlakata pus para kgalhiya paxni chakgepat para niku tatanumana nak ixcorral xakaa nitataxtu para nataxtuniyan tsitai namakpasayan este o kimakni xakata ninaktatatla y ana ninatatatlaya wakg kamakgachekga la tuku tlan tlawapat xakata nina tatatlaya xla ama wekg por eso limakgachakgan o pontsu watiya

Wana para nak chan akit nakkachikin pos nakkalhi este tamin putlaw nema namin kachikin pos ana niku kwi pos este kilikatsit tuku ya hora min ama putlaw porque akit nikgalhi ama putlaw nakkatli ama putlaw ne ama kachikin lakichuna ana niku kwi pues ana naktaxtuy natlawan chi nakchan ay namin putlaw ay nakan para nichuna nila kitialh entonces pues ama chi pos este siempre chuna cuando akxni akit kanputun nak kgalhi kinputlaw y siempre chu ama chankan nak kachicki papantla siempre chu ama ankan lata ama tiku taan pos siempre natan xamakgapitsi jae niku kwilanaw akin para nichuna tlan kchanaw pus makgat xlama nila ankan xakatantun pos la makgan ankgokan katantun kagan lata chi ama puro putlaw taan puankgokan kachikin nama wanikan papantla pos solamente chuna ana akit niku kwi pos siempre chuna kan pos lawa chuna ama chitalismaninita jae juu wakg putlaw puankgoyaw nak kachikin por eso kgalhiyaw chi tuku ya hora nakiyaxtuw pos oyo tlan chi ankan watiya.

Akit klakgati xa paxkua navidad wanchi klakgati ama xlakata nalinaw kin tse'kan chi kin tikukan lata akgnajatsa kilhtamaku ama wanikan novena tsukuy ix ix kilhtamaku diciembre pulh tlawakan wanikan preposadas akulaktanu la latawilana pukkgalhtawakga wa xla pulh tatsuku porque tatsuku tatlaway preposada astan chi minacha akxni nalay chi kin chixkuwiliyaw kin tsekan ama xla tsukuy xli kuchaxan diciembre akxni tsukuy y nanaw chi nalinaw kin tsekan chi kin tikukan nak procesion aman linaw hasta niku chan como ju'u nak niku klamanaw Pueblillo kgalhi barrios kawanikan barrio la Asunción, barrio la Guadalupe, barrio San Francisco De Asis, barrio San Judas Tadeo, barrio Santa Cruz, barrio San Antonio Abad, barrio Santo Entierro, tos lata chi ama nakilatapuliyaw con kintsekan chali chali napaxkuanana natatantli ama kawanikan pala nataskin danza xalak tsankgen pus na ta'an ta'tantli nachuna tatantli nama kawanikan huehues natatantli natlawakan chi baile akxni sputa chi ki misajkan aya tsuku chi tatantli putun lata huehues chi tiku talakgati tatantli na kit nak klakgati tantli y ama chi pus lan tasi porque ama kgasputa chi nama xli puxamatati diciembre akxni nalakgawan ama niño Jesús ama chi aktsujskgata xni natawilay na'na natawilakgow natlawakan chi misa aya nalakgolh chi amapikan chi kiskgatakan niño jésus wama ana chi ama chi tililakgoy hasta namakikan nasakkikan ama niño Dios ama tlawakan hasta el seis de enero nak kin pusikulan ana chuna ju'u tlawakan watiya lata ama chi ana kgalhsputa nama paxkua lan porque ama paxkua pus kawalikan limakgskgo nawaliya nak min chiki mi aktsu kiwi nima nawaliniya chi nama xa tankgololo kawanikan esferas nachuna chinama wanikan este luces na'natatasi chi la pilam taskgomana, taskgomana kan tamixi taskgoy chunama talay lata tlawakan xa paxkua ama chi kit snun klakgati porque paxkimanaw José y Maria chu Jésus watiya.

Nak kalitachiwinanan nikula xtatasi makgan la este lakgkgolon kintsiyunakan laklanka lakgkgolon ixtalhakganan chi ama laktutunaku indito xwanikan ixnachuna chi ama laktsikan kintsiyunakan makan xtawan wali ixkgankan chi ixtamaktawaka chi maktawakakan xtawali tawani kinpañuelo ixtse xmaktutukan chi xareboso nireboso la este ixchalh wanikan ixtamaktawakakan chi nitu zapatilla nitu zapatilla chu xtalatapuli kinnatikun wali chi kalakgapasa ama este kintiku chalhman cristiano xwanit uta pero nachuna kinana lanka cristiano xwanit chi kiensabe wana chuna talakhpalikgolh kakilhtamaku kintachikin kintacristianokan yanlaklanka lakchaparron pero wa ama lakgkgolon laklhman xtawanit xtupi xtawan lakgkgolon laklhman tastaka tawan wa chi ama este kaliwani akit tunu chi kiamakgsakan yantu tawalimana la xakagmakan xalak tutunaku chi yan tu puro xaluwan tawalimana pero wakg tawalimana pero talimazanan chi cristianos este opero nitu xalimaxanan kawani akit lalhakganananin papa o mama chuna chi naseguirlayw pero kawani talimazanan pero nimodo nila chi tu kawaniyaw afuerca chu akit kawani asta lata chi kawanima nikama makgatsankga tachiwin la kawani xalimakgtun akit likgataya xaindito nak kuaki xasombero costeño y quimakalhakan o chuna o lawachuna chi ama milakan chuna ama makapakuwiparaya ne ama makgalhtawakgenanin pues kamnakalakatitayayan ama chi cristianios nachuna nakimakgtayakgoyan nikula ama kitaxtukgoyacha ama taskujut watiya.

Nak kinpulatamankan pulataman laktsukaman yan takgamanan la makgan takgamanan chi talikgamanan puro celular makgan talikgamanan canica trompo futbol xpelota xtakgamanan xtaan potrero nak tijin xtatsuku takgamanan pelota katuwa xtalikgamanan nak skuela futbol chi laktsukaman yan takgamanaputun wa ama canicas chu futbol puro celular caricatura wakg taakxila pelicula xalak tsu puro caricatura yantu yapulhna kgamanan pus nakatuwa la xlikgamanan xtaan nak skuela xtakgaman nak futbol pelota chi yan tupuro celular yan takgamanan kilaktsukaman aman takgamana aman toques chichi tsuna takgaman pelotas o xpistola laktsu likgaman talikgamananama talatalamana na taakxila nikula talgamanan nak caricatura katuwA lama plicula nachuna tsukuy takgamanan laktsukaman katuwa talapasakan chi katuwa talakapastaka chi puro celulat para nipinpat maxkiya ceular tatasamana sino xtable puro caricatura latawilay yan takgananputuy katuwa likgaman wa ama talikgamana wa ama laktsukaman nila makgan akinin wax lakgamanaw katuwa laktsu likgaman lata chi nitu xanan celular table chi watiya puro wa ama table y celular talikgamanamana wa ama talikgamana laktsukaman chi tatlaway xtarea pala porque takgamanaputun puro celular pula taskimana kamaxkikan tatasamana watiya.